Ga beb ga dak se nee tem tee we sam beb wa ri ga wa nan we sam beb wari ga beb lak see nee tee sosai ma ko me sokamii ko ri nawari pe ma beb ga leksi tee wai mi'an ka'n wee lap naa ree gin ma tee sa men e ban lap veen e gin e ban lep paa e ma tee janen e sam bebi ga e ban lee team see e teja nen pen bu gon jee an we sam beb ban aguagu bu dee pat e ma tee janen e bee wa beb ga e a tee janen e beb bee ga e poki ju ki re e yen peenan e ma naken nan so e wa beb bee ga pen tok ye na ma, wee pok boo ma gaba daiya a nekan pooma pen jum dem ga'an te ga su'u ku bena né karan ko kafan wee bee wo'an ga a sami e vet tep rire beni ga su'uan daran ma valla na gka jum pendon so kam da pen boodaga nanlee, falekat beb ga nanlee pak nee jamu tee e wa beb bee ga e wa jamu bee ko bum jee ran ka ma saiwa yee nen motar ree sai wee yi machen ne pen nan da nan ma we jere ka ma sai wee yi machin ne toh beb be ga sat tee bee toh dem gee te gan e woo pen boo dan, lalee a bee wa bebtee ga pat ree samen ka den e ma. valla nan-nan e pen yin bu pee sannan e penan wee lep jee nenan pee a valla nan pee. E pen lee nan wee lee naran pee e yeen weemi'an kan we wa bebtebe ga wallahi pen nan we a lep lee na ran ma tee bee komee nyaga pat e ma woken tebee komiya ga pat wukénen beb bee kan a wokenne beb wari a kan noni so fa baura so fa beb wari karan e ma naken nan-nan suli da noni taan penleran nya ka beeran ma naka so toh dem ga'an tee su'uku nyabu semen na jum ka ma keuse ko wee bee nyanen nyamii den ma e ma yee nen beb dee bee ga e ma nya ra pen den ka tee bee wee ga a pok pen boo beri pen don teebe we poki a dong senan tebe a dong si wururi ga penleen dan wee ma lee su'u nyara soo a kup soo wok jee mi an ga sai dokari amma nyarari ga wee ma yab lee toom ma ya bu pat lee taa a woo nya lee pat a te lee malori bu pat ma tee lee amma e nya yan tee bee ga wee ga dai e boki, e woo dop saki leen, a ma kudaku sakiipe na a woo nya ma ma te leben a tee lee amma beb tebega pennan wee a leben nan beb tee bee e pee kan beb tebe e ma naken. kan beb be toh pen da ma boo nee ree masen. Gan ma karshi ke den ma boot ya ken nee boo ma pat pat ma beb tebe sat da nan-nan gee na ke ne been ga'an bot-bot ya kee nee wora sama ga a bewa mum bu tee amma mum bu tee miin wu boo pat e wuka wu e te sai e gam e dok bee mum donan ga mum donan pat woo wu'u ke tee amma toh mee woo bu pat e woke tee e tee gee we'an sama mum bu dan pat e jan vere goo pan da da'a mu men masin e sat meenoo tu bu e pee dem e pee ka ran su'uan daran maka ku ma pat tebkun mum kee gun-gun an goo wukan goo yee pen den ka na ran don nee don ku wuku ken man don som soo amma ba bu mee woo bu e ka na te be mee woo bu e tu'u tee e maseen e tu'u tee e dat wari koo pana mii ma pat ku ree gee tee tunen goo a tep tee woo wimin sen koo, ben nya bu den e da'a bu denpa a te bene tee woo wimin seen mo ga pok leee pok kee pen peran kee wa nee bu re e da wee wou isi baren sai bebi we woo ta a'an ma sai bebi e woo nya nakem been e benen e woo kulli naken ma sai beb bari beb ba so ga wee wee wa veran tee bee amma nakee ne ni nya e pok juki manaburi. Amma e bee wa beb wa'a pen leka bee ma pat a veran wu'uken donee tee ga ma yansi kee tem ka we a samen soo goon yee kee so su'u naken na sam tee amma goo yee ka pen penan bee.